Purtròppo a-a mæ etæ no vaggo ciù à zeugâ a-o ballon però me piaxe ancon anâ à corrî pe-i bricchi e pedalâ in bicicletta. Quando se peu, ma no regolarmente, me demoo à vedde in televixon se ghe son di programmi belli che me piaxen, comme ammiâ o ballon, ammiâ l'atletica, a palla ovale e a pallavolo.